<hesitation> Samihafa eh- samihafa satria ilay karazan'ny kivà moa kany izegny samy magnagny toetrany arakaraky karazany, ohatra izao hoe berger io masiatsiaka kokoa satria izy ohatra hoe natao hiamby- hiambigny tanàna kokoa de normal zegny, ohatra hoe chien de salon, izy ndreky zegny milamindamigny eny de mora atao namagna dia tegna samihafa zegny anie dia avy akeo karaha ny hoe samy manana toetrany zare de arakaraky zay, tsy manjary atao namana avy zegny izy jiaby.